Zaho, zaho zane laha nampijobonine ty tea ty teako ty mandeha ty toamabily re arivoraiky vao re sa miaraky toamabily fitantera e ndaty maro, de aleoko raha mandeha toamabily rery satria iny zane e ze teako hanoa tomabiliko, mandeha moramora raho afake mandeha moramora, mandeha mafy raho afay mandeha mafy, te hijanone raho misy raha ho vilikole mijanone he, misy halehako le mijanony he raho naho te hijanony, zay zane ty teako ty zaho rery ty handeha tomabiliko io